Brazilinii won birii kabdie won ishia ada ishianii taa muzikiat jiraa amine brazilin kabila birit wol kas jira bere sun kabila dib sedi shatam wol kas jir afan ishin dubetine afanii Portugisit muziki lila doti busanova yedeni iyo samba iyo foro yeden dumii inama ishiane inama lila inama feduu inama lila heshima kabu dumii sagale ishiane sagale birii nyat iyo kaa dugatia kontrinya yedeni konshisias yedeni bragidels yedeni pawadeg gijwane hiyedeni